Leydi Kanada kanjum woni leydi ɗiɗaɓo e yajuki leydi e Duniya gaɗa Rasha sai Kanada. Yimɓe e kamfanije e Kanada e Joɗi fombina leydi ndin takki kerol maɓɓe e leydi Amirk. Woyla leydi ndin fuf wala gure saboda fewɗum. Leydi Kanada e wodi fewɗum sanne.